<hesitation> Ara-dalagna fihignanan-kegna satria aminay akagny kôfa rô misy hegna zany de lazaina hoe tegna rô tsara ary ana mahavidy hegna zany de ologno tsara fidirambôla dikan'izany hegna zany isan'ny raha magnandanja kôfa mihinankegna dikan'izany mihinana raha tsara.